<hesitation> Ia! <hesitation> Ny fafantarako ananjy môlôhany, managna maso aby biby jiaby. Fa misy karazana biby ndreky, tsy mahita! Ôhatra zao vitske, <hesitation> ko fazoako ananjy zare manara-pofon fô, zare zegny tsy- tsy mahita.